Baara, o hum to pura maa rohe naa, naa na vahuhu reho vaan, sunvahoara tea inu vahu inu vahuhu kekesu. Ei kou e iaa, a aba va tea vasusu. Na vasugu rinana bona vahara beiko. Ei koa mena maa beor vuri va tea totoo tena, na sa teitei haa roho vaan. Naa ha teitei bat roho tea maa 'skul' vai to naonao bata e tea va- tea vasusu. Mea maa bero matapaku, maa bero vuri tenaa vaan, naa sa teitei haa roho vaan. Tea maa holiday bata koa, na pa ma tei vaan. Tei vaan, 'krismas' maa meha taem teo krismas rakaha koa, nam pa nomaa vaan na pa ma tei vaan. Eve he tea mamihu. Vuri, tea <hesitation> na he a rutaa roho, hiava maa ante naa he grade eight nom <hesitation> naa na teitei koa tea maa skul vai to vausu bata e iaa. Na sa sku <hesitation> na sa vaka vara pete haa roho. Nao na paku roho peho grade teo meho hum na pa nao paku o meho grade teo meho hum. Taneo teo one nomaa teo eight naa na paku roho eve tea moa va <hesitation> sa peha skuru haana, amaa kakukaku skuruu rakaha. Me teo hum bona, teitei roho ham, na beera maa roho tea kaen iaa ae tetee vai to sa rake haari benam vahahaon e paku ta taba vai ta <hesitation> to sa mataa haana mata riori. Benam paku ta kaku taba bona, ore pa rapis anam. Na sue beori rapis anam eori pa sue kanam, "enam pa rapis ve ameam nomanai. Eam pa sue voen ei eam kahi tamakau, eve he a taba to moroko ninom nam, beam beera maa eam pa tara inana vaha voen ei enam na suesu mamani roho. Me te, nam na nasusu nom a meam, kibona vuri vai haan a to tei rroaara ei, to vasus nom namam, eve hee beam beera maa, beo vakokona team kikis bata maa, pote voenei eam o mar manoto, eam pa taneo vaha tea upehe amaa vasusu tenam, eam pa gono rakahae." Nam na beera pete maa roho tea nam, teo kaen, kaku popo vai o mataa. Bean tagune tea nubunubu, ean toro vaneanava, bean rake tea goroho, ann, maa mihu kakukaku taba, ean toro vaneanava tamuana bata nom. Eve to beera vavaha voro ma enaa bara maa aba vai me murina, nam na pate <hesitation> kavara beera maa roho teo kaen matapaku bona. <hesitation> meo kaen matapaku bona, kaen vasusu bona to gono roho nam, naa na haara vonem enei o mataa rakaha. Mea ma matapakuu va vaan me, kahi nam na teitei bata voen ei ei, eori he na tei pete mibona maa vuri eori pa vaa hio anam, eori a sue bata kanom anam, a popo va vaan na paku vonaen ei. Bean nao vaan, e taan vai ei, e keara tean, e taan vai e iaa tean, e taan vai e papai tean, e taan vai e tetee tean. Ei amaa vasusu to hee bata ori. Me be nam nomaa tea 'holiday', nam sa tokutoku haa nom e taan vai e tei e tenam, nam na kona bata nom, to kahi noma nom nam, nam pa ma tei bata nom vaan. Ante komana nomana tea maa kaen taem vuri vai to pa tei vahau nam vaan ei. <noise> taneo maa nam he o ruta menam beera maa- enaa he a ruta mena pa beera maa, nam na teitei va mataa koa suku bona, control me iaa bo tetee pa kaen popo toro popo nam. Benam sa baitono sue haa, enam pa <hesitation> eori pa rapis aham, repa sue bata kanom anam, "benam sa rapisi haa ameam, eam sa ante haa nom tea mataa teo vamurina." "Nam na rapisi nom ameam, nam na rake nom a mataa team. <noise> nam na beera rakaha maa roho tea kaen 'family' vai to <hesitation> mamiha bon, murina taba ann ge a kaen a vasusu na gono tamuana bata koa nom nam. Benam hio bata nom na vasusu bata nom anam bona matapaku toro popo ninam vaan, eove. Matapaku va tea kiu rasuu, kiuu mohina, mamihhu taba bona na vasusu pete niroho nam nam he tea tei. Na sue bata kanom anam, "beam vos vaan, a kaeen kiu vai to kahi paku raara, meam toro vasusu varaba bata nieve." Me benam vosu maa, maa kiu bona sa vatoku toku haa kinom anaa mene tabae na vasusu varaba manom anaa tea maa hum to teitei ma. <hesitation> Matapaku va tea vigu inu, tea kiu mohina, kiu kakao, kiu kavura, kiu moni, eove amaa taba bona to vavasusu bata niam <noise> ante menaa nomaa, naa vakavara skuru komana. Menaa pa vos maa, me naa pa teitei vaan ei, e iaa he tea 'continue' tea vavihi tea maa skuru to vava- skuru bata eve. Nam tei mena pa taneo tea tei pete koa vaan, kiu. Nam be vos ma vaan, a hiki taba to von vahaa roho, kahi nam sa teitei vira bata haa vaan. Nam na nomaa, menam pa tei pote koa voen ei nam na teitei komana vaan, suku bone naam na vavasusu komana bata ma, tea maa hum to teitei bata maa nam. Nam na beera pete maa roho, nam na beena mima o kakukaku aba, mene tabaee benam nao tea meha skuru, nam pa no vurahe pete a meha aba mibona vahara beiko teve, nam pa patte tei o kakukaku matapak to vasusu bata ninam, merau mena pa kona rakaha, mena pa kona pete have naa toro tei mea kaku aba va tea maa meha vaan. Mena pa <hesitation> pa nata rakaha. Bean rake tea tei mea tavaan va tea maa meha vaan, bean rakee tea va mage ria tavaan, ean toro aba va tea moroko, haes, hee. Sue va <hesitation> toho, ean pa eove kaku kaku matapaku bona, toro tei batana tean, ean pa tara voen ei eaan a tavaan pa rak bata nam vuan. Eve amaa matapaku bona to vasusu niroho naa enam he tea tei bata mea amaa meha aba, amaa meha vahara beiko vai to pate veera bata mima naa. Mene tabae benam nao teo peho hum, nam pa no vurahe o kaku vagum aba vai. O kaku vagum aba vai, na tei mirori bono meho kaku popo to popo riori. Benam nao teo meho hum me nam pa no vurahe o kaku vagum aba vai, nam pa no tei, o meho kaku popo vaha bana to tei miriorri, na pa nao tea meho hum, meho vagum, nao menaa pa arau nio kaku kakuu aba, toro tei vavaha vaian bean nao teo kaen hum vai mena pa tavusu tenaa, toro tei vavaha teo kaku maa meha kaku vagum aba. <hesitation> merau, eve koa, mena pa pahena kona koa, nomana ei, osi vasusu bona, ge to beera vavaha vomaa rroho naa, na taara vaha nom naa nomara. Naa na ante nom tea vurahe a kaku aba tabae naapa kona tea na pa moroko kie, naa pa arau vaevuru eve, suku bona, naa na beera maa roho tea, <hesitation> naa sa beera haa roho tea peho hum naa na beera roho tea kaekaen naa pa arau roho tea tei, ae tea paku taba meo kakukaku ba. Eve koa eve he a totoo pahi, taneo maa na he a rutaa, vahhu maa, beera maa, na mataa koa rroho. <noise> Meha taba, nam a naa teitei vamataa bata koa suku voen ei. Taneo komana maa roho nabunu tea maa taaem to oha rroho, enam o nata vavos aba mea taba bona, matapaku bona na tei bau nana teo revasin mere iaa pa vavasusu rakaha pete rohoanan bere tete voen ei nam toro paku voenei nam toro paku, naa toro paku bata vonom enei. <hesitation> Me a popo na maataa bata koa roho. Nam pa beera mau naa pa beera mau tea matapaku va tea tei vamataa matapaku vai bea taba hata, ean toro gono vakis a kamis. A kamis bona to kahi pakuu, ean pa tavus aba mataa. Na suesue kanom anam, "benam sa rapis haa ameam, ean sa ante haa nom tea tavus vamataa. Nam toro taneo varaba tea vasusu ameam eam re goe tea paku vahaa maa kaku vai, eam re kona voen ei o kaku vai sa mataa haana." Erau menam pa gonogono <hesitation> na rap- rapisi roho anam beori morroko bata kanom anam. Merau, mea tei tenam sa teitei vira bata haa roho vaan. A vaan, tea maa 'holiday' koa nam pa noma. Eve he benam vos pete ma vaan, a popo na vapeha pete koa vonaen to teitei voma nam tea maa hum to teitei maa nam. Benam vos ma vaan, o 'program same'. A popo to tei maa nom nam, taguune tea nubunubu, vaneanava, goroho, vaneanava, nao tea rotu ge a tabae toro paku vakis bata vonom nam. Benam vahahaon nam pa gono vakis a taba to a von na vahahaon. <hesitation> erau <hesitation> ei koa me nam pa mataa. Naa na toku nom, na vapeha pete bau mebona maa meha vahara beiko teo vuri tenam. Suku voer ei nomana, to pa tara vaha vo nom naa, vahara beiko na vahahaon rakaha rori. Sa vapeha haa vonaen ei tea vuri tenam. O unana bau a tapau to tavus bata maana eove to paku bbatana mea amaa hum paku bata vonaen. Eive a tapau to noma bvatana a tapau mataa, a tapau a hata me o. <hesitation> tavaan vai o vavvahio nomanai, sa vatei vira haari bona bero vuri teori tea vasusu ribono vahara beiko teorri meori paku bata vorien, eve he teo vuri tenam roho naa na tara vonom enei, eiroho a maa vuri a maa mataa rakaha. Nam na toho vamararae nom, benam nao tea maa vagoagon tenam, nam pa nao rasuu, mete tou bata nom, paku vaa poro mene toho, nomaa vasibu ruene kov'kovata bata nom. Noma vaha vaan, nao kasuana, paku amaa siruta 'boat' tea maa pea atovo, nam pa varahirahi kasuana. Be masi maa nam pa nao tea masi, rake iana, vateva tete iana tea masi nam pa noma vaha. O kaku popo bona sa tara vahaa nom naa nomana teo siruta vahara beiko va nomana. Suku bona tapau bau, tapau to noma bata minana bono munana. Tapau maa meha tapau amaa mataa, maa meha tapau amaa hata. Me na tei nana tea ba sina ria vahara beiko bara ba taima ria vahara beiko. Eori toro hio bata mirio vahara beiko. Beori moroko bata mirori bari <hesitation> bona maa tapau vvai. Men tabae bean sa kikira vamataa haa beiko tean tea maa vuri vai nomana, naa na tara vonom enei sa mataa haana. A tapau to noma batana sa mataa vira haana. Eara toro mamaeen rakaha bata mirara have to nao bata vo raara. Eve koa.